Laha ty fomba fiasa borosy azy misy volovony rey, volovolonhy lava rey, borosy rasta moa ty fivolana raha rey. Rey, alà raha rey, ampiliry anaty rano anaty koveta zay na anaty sihoa. Lafa le amizay, alà raha iny fiazy, lafa vita fiaky amizay i atositosiky ambany amy trano iny eo azy ho liovy iny. Le miala aza ty vovoky miaraky amy ty loto laha tratsiny azy. Fe tsy atao indraiky avavo fa atao maromaro zany ty fampidosidosiha azy. Atao manaloha bakeo atao manafara.